स्विट्जरलैंड घूमने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। वहां पहाड़, झीलें और पोखर हैं। खाने की शैली भी काफी अलग है, ब्रेड आइटम्स खाना ज्यादा पसंद करते हैं। रात के दृश्य भी बहुत अलग होते हैं, रंग-बिरंगी तरंगें बन जाती हैं। और यह एक बहुत सुंदर जगह है।